Sel aparenti colas vederas i vederus, güena comunicación, conocencia del produtu i los vinus, anticipación delas nessecidais, sel güena i güenu eno suyu, sel discreta o discretu, atalantal cualisquiel momentu d'estoforea colas vederas i vederus, dil bien jateau o jateá, sel ligeru o ligera i sel curiosu o curiosa al apartal.